أول شي، إخفق كريم ثقيل مع سكر وفانيليا، حتى تصير ثقيلة. بعدين أضف حليب مكثف محلى، وامحرك المكونات مع بعض. ضع الخليط في وعاء، وغطيه بالنايلون. حطه في الفريزر لمدة أربع ل ست ساعات.